<hesitation> Suisse ndraiky malaza ndraiky tanàna io am'resaka fahadiovana <laughs> i zany madio tanàna io hono e, an- maneran-tany mihitsy zaka zany, madio. Bôkeo tanàna io <hesitation> bilingue zany olo am'tanàna io, misy fotoana zany olo ao miteny <noise> français de misy koa miteny allemand, karakaraha zany io fomba fivolanan'olona ao am'tanàna io ao.